ارے میاں، ملیشیا کا کیوزین بھی ایک دم زبردست اور فل فلیورفل ہے جی۔ دیکھو یہاں کا کھانا ایک دم فیوجن اسٹائل ہے۔ مِلے چائنیز اور انڈین کا پرفیکٹ کومبو۔ ناسی لیمک فیمس ہے۔ کوکونٹ رائس کے ساتھ سپائسی سمبل، ایگ اور پی نٹ ایک دم رِچ اور ٹیسٹی۔ اسٹریٹ فوڈ کا سین بھی فل وائبرنٹ ہے۔ چار کوئے ٹیاؤ، روٹی چنائے، لکسا سب کا ٹیسٹ ایک دم الگ اور میموریبل ہے۔ میٹ اور سی فوڈ کا بھی سیم فل یوز ہوتا کیونکہ کوسٹل اور ٹراپیکل کنٹری ہے۔ ڈیزرٹس میں <hesitation> سینڈول کوئے اور ٹراپیکل فروٹ کا فل ریفریشنگ وائب۔ مطلب ایزی ورڈ میں بولے تو، ملیشیا کا کیوزین فیوجن، سپائسی اور فلیورفل۔ رائس، نوڈل، سی فوڈ اور ڈیزرٹس کا فل مست کمبینیشن۔ اسٹریٹ فوڈ کا بھی فل مزہ۔